﻿Kua tembiporu rai escritorio pegua, ani opaete yaparaiki tupapire ndieva reta jaeko mopeti tembiporu kacha ikavigueva, jare jokua yande mbori, aguiye vaera tupapire reta oñemoai yandegui, oime guinoi mopeti komo resorte ramii jare oñejii kua reta erei, erei oipi v aera tupapire ikavi jokua ñanoi oipota rupi, <hesitation> opaetre mbae peguravi osirive jua tembiu